ɔmi ití tà jɔmi fífífífí kɔɔ̀m hà, káyí ìgbè wèe ú na jɔ̀mi úni sú ɔmì tà mi nàányi mò àni lɔ káà. káɖi ìɖàá ŋa ɔwɔ sòwa ɖòɖòmì nàánìtí tè à mà nɔwɛ ni zè fè nìlɔ ɖí ni kayi ikle kaɖi á ná ɖɔ̀ bàni ɛnɛ́lɔsíã tè bù á tuwɛ̀ plaà ányi kplɔ̀ɔ tè ùta, blɛ̀ɛ gblɔ gblɔ úni kayi àá nányi ití lɔ kaɖi ìyì ɖòoto ìyì nàzó flowɛ, kaɖi ɔ̀sì ɖèe sì, ɔ̀sì nà zó powɛ úni kíni sú ɔmi ití jɔ̀ɔmiì iku ma sú ɔ̀ŋɔ úni na jɔ̀ɔmi ɖí kása kɔɔ̀m ŋa sòo ɔ̀lɛ̀ɛ ù ɖi ni ití nàa jɔ̀mi ɛɖí kaɖi ì wòó gu. <hesitation> ù tà jɔ̀miì iku ma ɖàá jɔɔmi ɖí ɔ̀ŋɔ lɔ̀ku sú kaɖi íɖì ɖàa baà yu bo nyo éyilè ú nà zó po ùŋù ɔ̀ŋɔ lèe nàá yìlè émàá nányi. kaɖi ɔ̀sì ɖèe si é màá wu níì ùwù bua ɔ̀sì nàá póémìi é màá fe ɔku maké émi bé fè úni sú ɔ̀ŋɔ na jɔ̀ɔmi. úni kaɖi Ájafáàá ze káà ì nàá agu úni ɔ̀ŋɔ káà kàɖi ùú ɖo ɖàa wa kaɖi è ɖèe yize ɔ̀ŋɔ ùŋle wèe nàáá mi zèe úɖì èle gbàgbla áka nɔ tò goò yá ù nàáa ci zèe, ú náa yìlɛ̀ íɖì kása ú nà nɔ̀wɛ ni ɔwɛ cízèe lóó, ú nà kplɔ́ɔ ìkòtoɔwɛ ni ɔwɛ tuéyi. yá úni ɖí kínì úni ɔku maké à nàáa fènìɔ̀ŋɔ gonìà ití ɔ̀kúfèà búá ɔ̀ŋɔ tà mi fè káèè. ùli ùŋò lɔ <hesitation> kayi ù ɖi ni ɔ̀ŋɔ lɔ tè yè bubò à nà mi yifá ámi ɛnɛ́ à nàá fe lòmè zìwa a nàá zi fè ìziwà. úni itíì sò ámi fò dò Lòmè ùŋù màaké à nàáa gugúù, ú ná jɔ fífífíì u no nyo ɔyuùŋò blù ɔ̀gɔ úni sú ɔmi tà gblɔ ití nɔɔ̀ úni kínì nàá jɔɔmi káà blù ɔ̀ŋɔɔ̀. kaɖi ìí mu ègà ì nàáa gu ɔ̀ŋɔ.